د پیشوګانو ډېر نسلونو په باره کې معلومات راسره نه شته خو ویلی شم چې بعضې خصوصیات د دوی نومولو کې رول لوبوي. ، او دا خصوصیات کېدای شي‌ د د وی جغرافیایي موقعیت ،‌اوسي او یا هم د دوی د پوستکي رنګ جنیټیکي خصوصیات، او یا هم دا چې دوی یا وحشي دی یا هم اهلي پیشوګانې‌ دي د هغې د مخې معلوم معلوم شي.‌ د جغرافیایي د موقعیته مثلا ویلی شو چې بعضې پیشوګانې چې په یخو سیمو کې لویې شوي دي هغوی د هغه پیشوګانو چې په ګرمو مناطقو کې لویې شوي دي توپیر لري. ‌د رنګ له مخې ویلی شو چې بعضې پیشوګانې نصواري رنګ لري، بعضې تورې تور رنګ لري، بعضې سپینې دي او یا هم ګډ رنګونه لري مثلا یا نارنجي او نصواري یو ځای او یا تورې او سپینې یو ځای دا کېدای شي د دوی توپیر بیان کيږ <hesitation> د دې په سره سره کولای شو ووایو چې پیشو ګانې خپلو خصوصیاتو او یا دا چې په غرونو کې لویې شوي دي او که کورنیو سره فامیلونو سره لویې شوي دي اهلي‌ او یا وحشي‌ نوم پری کېښودل شي. نو پیشوګانې د نورو حیواناتو په څېر خپل نسلونه لري او خپل توپیرونه لري د بعضو خصوصیاتو له مخې.